اكيد نبغي <hesitation> أتحكم باحلامي، بس من <hesitation> ما تجينيش أي كوابيس، نجدر نعيش مغامرات ونتحكم في-في اللاوعي عندي، نجدر نعيش ونشوف الإحلام، ما عندي أي أحلام تكون وحشة ما خليهاش تجيني هكي ما اخليش اي احلام <hesitation> مش حلوة تواجهني أو تأثر علي.